To bo kanga we te kei kenyo otogo, kei kenyo otogo do, ganyo otan limise koda kesomon, ko obo tose ekik patan ganyo otante karonaftina vega araji.